Tarumakasi kepaerku mpake labung sakalili ka wiam patoutuangku kaeo mominenndoteaken maling kamang wiam patou tuangku, ngkalebean sapa mpayangangku <hesitation> lake te labung kwa reken sakalili maantu wa kat laangku we ngkumeneru mpekanen ongkeme waki waakat ku mei mu kasi lia ni kumasorosoro wea mpakelakela ngangku teen wia mpatuwutuwa angku iya sate mina moali patoutolen ka apa teturu mina moali mia nyaku teturu ni mapiara tea peliliurin wisa te mpekekelangano wias- wisa teng keang pekekeangen maki wela wia si mapiara woko dei yang pakelangan dei la seamaapeape weampakelaka lengan woledaste lenaste dei lapaloola sei kimelung ngkukmakekelang ntasedap vaakat kaapan tawi nitu na moali. <hesitation> teturu ni mapiara warengkula wiasi kaampit meleleala sekaampit <hesitation> tako paarku mitanu mpinake labung sakalele longkei me mbaaantu waki waakettu mea- mea meniro koaloit <hesitation> taweangkale beane he tamakaokimu kumruar kiangsaha tameneste wia mbale yahh nitu te no tako paar taan sakuosoe kulumellaalasa kaampit walina no sealangku lakeka ampit waya si paadamake labung sakeleli oseaakumiit kayo mominen ndo tarekan luungkimi seka sedap maan <hesitation> aru ngsemit <hesitation> ewaya ngkang kwa semi katu s <hesitation> patu wari mase waki waakan loong ki mei sei melalu si wia sepatu warita semina ki labung sakalele maasiaka lebean tela. <hesitation> oki yah enundoteaken ka apa itu nondukawodoaan maolong kei me hee kerajing ten pelililaku tei me wia sekaampit <hesitation> wangon wangonlar ken pinake oh tea pasungkulun dei wangun wia s <hesitation> kaampit ka apa se patuari sewaki waakat kelimalesi wiani hesungkulen talawangun woal <hesitation> ongkei me kowea alane alebe wea kominake labung sakaleleni oh tarimakasee hita ma meilale mapiare hi wareng tateimeka takinale beala nitu ti.